kertojana on Toivo Ahola
minä ensin teille puhun kun ruissitomet tellättiin riihen parsille kuivamaan ja sitten kun niitä aina se kuivaaja koétti että koska ne on kuivia se taittoi sieltä parsien alta sitten niitä olkia että koska ne katkesi että ei ne ollut enää sitkeitä ja sitten kun se sai ne kuivaksi sitten se tuli ja ilmoitti isännälle että nyt saat jo aamulla ruveta riihelle jos tykkäät antaa nyt vuorokauden jäähtyä sanoi isäntä ei nyt mennä vielä huomen aamulla mutta jos oli kiireellinen aika niin täytyi mennä aamulla taas sitten riihelle ja taas kun se päiväsydämen ja yön lämmitti niin taas sai mennä jo sitten riihelle että ei päässyt jäähtymään sitten enää taas riihet ja ja sitten lyötiin aina huiskastiin seinään niitä sitomia ja sitten kun ne oli lyöty puhtaaksi siihen seinään ne päästeltiin ne sitomet auki ja sellaisen niin kun on puuporttia harvoja nykyaikana niin se oli räppänä sitten nimeltään siinä oli jalat tämän pöydän korkuinen oli usein että sai seisomassa olla toinen toisessa päässä sitten räppänät toinen toisessa ja sitten oli semmoiset kalikat sitten kumpaisellakin jolla tärskytti niiden sitomien päälle että kaikki pienet jyvät sitten putosi sinne ruumeniin sen räppänän alle ja sitten yksi oli sitten ulkona joka sitten niitä mitkä aina siitä räppänältä pois otettiin kun se nakkasi joka toisessa päässä oli sillä oven puolella niitä ovesta ulos ja sitten joka siellä oli siellä peremmällä toisessa päässä räppänät niin se telläsi ne aina siihen räppänälle ja päästi sitten niitä jos ei ollut sellaista poikaa mutta kun oli joku pieni poika niin se että se kykeni päästelemään niin se - pitkällä puukolla aina painoi ne sitten se poika puhki ne kierteet ja - sitten kun ne sai sidottua ne oljet ne laitettiin redukselle siihen pihaan ja sitten kun se oli kaikki oli työt tehty ja ne tulivat murkinalle niin usein kerkisivät ennen murkinoita jo ne oljet tellätä latoon mutta sitten ne ei niitä joka aika ehtinyt tellätä latoon jos niitä pehkuja oli paljon niin ne otti sitten semmoiset varstat joilla ne pui sitten niitä niistä pehkuistakin jos oli tähkäpäitä jäänyt pois ne jyvät ja sitten kun ne oli pehkut otettu pois siitä permannolta ja tellätty joko häkkiin kun häkkiä usein pitivät siinä oven alla jolla hevosella toivat pois ja siihen sitten häkkiin ne pehkut puidut pehkut ja sitten luudan kanssa lakaistiin taas sitten vielä niitä tähkäpäitä pois siitä mistä kun ne pehkut kokosivat ensin pois niin sitten luudan kanssa taas rupesivat lakaisemaan loppuja tähkäpäitä että ne tellättiin kessiin sitten ja tuotiin hevosten kaukaloon syötäväksi ne aina joka aamu ne tähkäpäät kun siellä vain riihtä puitiin niin taas tähkäpäät hevosten syödä ja ja sitten kun se - ne sai sen puhtaaksi niillä kun ne luudilla lakaisi niitä siitä tähkäpäitä aina pois päältä sitten tyrkättiin se - jyväpermanto että ne meni permantoa myöden yhteen koperoon ja sitten vietiin ulkoa viskuri sinne jos ei ollut luutaa mutta jos oli luuta niin sitten viskuri oli siellä aina paikallaan mutta jos ei sitten ollut niin se veivät sinne riihen sisään sen viskurin ja toinen ajoi aina siihen tuuttiin ja toinen väänsi sitten viskuria meillä on tuossa vielä pihassa niitä vanhoja viskuria joilla sitten viljaa viskattiin ja ja sitten yksi otti sieltä alta sitten pois jos jos oli sillä lailla että se kykeni niitä jyviä sitten niitä puhtaita säkkiin laittamaan joka alta pois otti niin se sai laittaa mutta jos ei kyennyt niin sitten ne täytyi taas välillä laittaa säkkiin siitä niiden jotka ajoi tuuttiin sitä pahnaa ja samaten väänsi sitä viskuria ja sitten kun ne oli säkitetty sitten ei muuta kuin säkit hevosen rattaille tai sitten ne ensimmäisistä riihistä veivät myllyyn ne yhtä päätä ne säkit että ei niitä tuotu aittaan ollenkaan ja - toisesta riihestä sitten ottivat siemenen ne vietiin pellolle sitten ne rukiit syksysellä kun ne siemen siemenet otti ja kolmas vasta tuli sitten niistä riihistä ne jyvät aitan - laariin laariksi sanoivat aina silloin sitä hinkaloa ja ne tuli sinne sitten ja ja sitten muuta ei siinä enää siinä jaa no sitten jos vielä sen kaurariihen puimisen kun niitä puivat semmoisen pyöreän pölkyn kanssakin sitten sanottiin rupuksi sitten pölkkyä ja siihen oli naulattu sitten aspi siihen sen pölkyn päähän ja sitten nahasta leikkasivat no kahden tuuman tai kolmen levyisen passeerinahasta että sillä köyttivät sitten sen kun siihen oli jo myöhemmin niin kuin varstankin varsi oli käyrrettävä niin sen päähän siten taas aspen ja sitten se oli siinä ja -- heittämällä nämä heitti aina sitä sitten sitä ruppua että sai vähän vedettyä niin sitten ei saanut otsaansa mutta jos oli outoja renkipoikia jotka ei ollut sitten käyttänyt niin ne saivat usein laakin otsaansa siitä nuijasta kun ne sillä nuijalla pui mutta sitten ne keksi keinon ne laittoi niitä varstoja millä ne niitä ruispehkujakin pui niin ne laittoi sitten sellaisia ja puivat niillä sitten niitä kauroja ja ja ne asetettiin pitkin permantoa sitten ne kaurasitomet aina kahda päin toisa päin tellättiin aina tyvet ja sitten latva oli aina joka siellä on sitten keskellä ja kun ne sitten varstojen kanssa lyötiin niin että vesi otsasta aina tippui siellä kuumassa riihessä ja samalla tavalla ne ohratkin puivat ja ja sitten tekivät samaa että ne laittoi niidenkin ne sitten haravan kanssa kaikki pehkut pois ja sitten ne niitä pitkiä mitä pitempiä oli niitä ne ravisteli sitten niistä kauroista niistä sitomista aina niitä olkia sitten lyhteelle ja lyhteet taas sitten pihalle ja latoon ja ja sitten kun ne oli saaneet puitua sen ja pehkut pois korjattua ne tyrkättiin taas sitten se pahna kasaan sinne nurkkaan ja taas viskaamaan sitten syömisen jälkiä jos ei ennen syömistä ehtinyt kun siihen aikaan söivät jo aina siinä kuuden aikoihin ja seitsemättä käydessä niin niin sitten taas ne kaurat sitten laariin kun ne joutui kun ei niitä myllyä tarvinnut vielä ja sieltä ne aina hevosille niitä sitten jauhattivat sen sen supun päällä mitä ne niistä ruumenista ja pehkuista leikkasivat leikkurilla onhan se meillä vielä se leikkurikin hengissä jolla ne niitä leikkasi lyhyemmäksi että ei ne hevosten kaukalosta mennyt hukkaan ja sitten sinne vietiin usein saavillisia vettä niiden suppujen sekaan ja jauhot riputettiin päälle että ne sitten söi sen taas kaikki pois siltä ja ja muuta ei siinä sitten keinoa siinä ollutkaan kuin
missäs te myllyssä kävitte
me käytiin Nyynästen kartanon kohdalla sanottiin aina Nyynästen myllyksi sitten niin siellä me siihen aikaan käytiin myllyssä ja sitten Koskenniskassa tuo Vuolenkoski siellä kävivät ja Jokelassa niitä oli niin monta myllyä ja sitten kun oli oikein tällä lailla että ei vettä tullut koko kesässä niin täytyi aina Paason myllyyn asti mennä sitten jauhattaa ei saanut muualla leipäjauhojakaan kuin Paasossa asti siellä oli ja - sellainen vesimylly siinä Päijänteen sivussa eihän niitä näitä sähkömyllyjä ollut niin kuin nykyaikana
onkos myllyistä kerrottu mitään semmoisia tarinan tapaisia
mitäs minä niistä jaa sitten että kuinka se mylläri - tai mylly pyöri ja mylläri jauhatti ja poski oli sen jauhossa kun se meni sitten huoneeseen ja usein se sitten kävi posket jauhossa nukkumaan ja taas emäntä kaahasi nukkumasta ylös ja sanoi että joutuin myllyyn että siellä oli jo - myllymiehiä no sitten menikin mikäs se nyt oli se joka meni sitten oli muita asioita sen myllärille olisi mennyt juttuamaan aukaisi ovea ja sanoi että onkos tämä mylläri siellä tuvassa minä makaan kiljaisi mylläri heitä pussisi myllyyn sanoi
kukas mylläri se oli
ei se oli niin vanha jo se mylläri en minä sen muista miksikä Kalleksi ne sitten aina sanoi sitten mylläriä muistanut tellätä sitten kyllä minä näin sen saman Kallen vielä silloin kun minä sellainen pieni poika olin mutta en minä sitten muista että millä tavalla se sitten kuoli ja hävisi pois paikkakunnalta niin se mikäs hirmu se nyt oli joka ei se agronomi ollut oikein arvokashan se sellainen oli kenraalihan se - olikohan se kenraali ei - ymmärrä nyt taas että sen nimeä että mikä se oli joka sitten sille myllärille sillä tavalla sanoi että olisi jutunnut mutta mylläri ärjäisi vain sieltä ja silloin mylläri virasta pois ei se - se sanoi että nyt saat lähteä tästä myllystä kävelemään sanoi ei antanutkaan sen sitten enää olla kun ne oli aina niiden kartanoiden ja kruununvoutien ne myllyt ei ne ollut yksityisten niin kuin nykyaikana niin ne otti minkä ne lystäsi mylläriksi ja taas antoi matkapassit jos ei ollut mieleisiä Jokelassakin kun oli kolme myllyä ja kaksi oli kartanon myllyä kumpaisenkin kartanon ja yksi oli kylän yhteinen mylly ja aina niissä muuttui vain myllärit ei ne kauan ne kartanon isännät pitänyt yhtä ne laittoi pois kun ei ne vain ollut niiden mieleisiä mutta kylän mylläri taitaa olla tänä päivänä vielä siellä hengissä ja myllyttääkin kyliä jauhot
eikös ne ollut mukavia matkoja ne myllymatkat
eihän ne mukavia ollut kun talvellakin kun kovalla pakkasella täytyi mennä niin meinasi paleltua jos oli nuori hevonen että se ei tohtinut ohjasta heittää siihen kädestään ja eihän ne ohjakset ylettynyt sinne reen perään että olisi siellä pidetty ja niistä ohjaksesta kiinni että ei se karkuun olisi hevonen lähtenyt juoksemaan monta kertaa minäkin niin lähdin paleltumaan ennen kuin olin myllyssä kun oikein paleli kun tästä oli niin hirveä matka sen verran matkaa kuin Lahden kaupunkiin ennen kun Jokelassakin oli
no siellä viivyttiin sitten aika kauan
no siellä välillä viipyi niin että vasta tuolla yhdentoista kahdentoista aikoihin yöllä pääsi pois lähtemään ja välillä viipyi aamuyöhön ennen kuin pääsivät pois lähtemään kun niitä oli jauhattajia niin hirveän paljon mutta en minä koskaan tarvinnut olla sentään kymmenestä yli siellä myllyreissulla että illalla kymmenen aikoihin tuli ja aamulla siinä viiden ja neljän välillä lähti ja mutta sitten kun arvaisi että jaa olihan vielä yksi mylly tuo Kumian mylly siellä oli niin joutui mylläri jauhattamaan se Haaveinen se laittoi myllyn niin hyviä kuntoon ja sieltä kun saatiin sitten äkkiä aina jauhot siellä ei viipynyt kauan eikä tarvinnut heittääkään sinne säkkiänsä mutta Jokelaan isävainaankin täytyi jättää säkkinsä ei se viitsinyt vuorokautta varttua Koskenniska oli sellainen siellä täytyi usein jättää säkkinsä samaan Nyynästen myllyyn niin toisia veivät ja toisia toivat pois sieltä kun se oli sellainen mylläri ja että sanoi että tuokaa viljasäkkinne tänne että minä jauhatan koska minä saan vettä kasaantumaan kun ei sillä ollut säällistä vedentuloa niin niin se täytyi tuolta opiston järvestä asti täytyi jokia myöden kasailla ja säilytellä vesiä siellä että sai jauhatettua taas syksyllä ihmisille jauhoja eihän niitä ollutkaan kaikilla jauhattamista keskellä kesiä kyllähän silloin jauhot sai mutta syksyllä sen joulun edellä niin silloin se kaikki kireämmälle telläsi kun no nyt toisilta loppui niin aikaiseen jo jyvät että ei niitä enää helmikuussa moni päässyt jauhattamaan täytyi ostaa taas mistä sattui saamaan ja nähdä puutetta sitten eläviensä kanssa jauhoista kun oli huonoja maanruukareita
kuinkas paljon sitä kerrallaan jauhatettiin siellä sitten
no siellä välillä jauhatettiin viisi hehtoa välillä jauhatettiin vähemmän välillä taas enempi seitsemänkin hehtoa oli toisilla kuormassa ja ja se kartanoilla oli liki parikymmentä hehtoa kun ne jauhattivat mutta sinä päivänä ei sitten sivulliset saanut tuolla Nyynästen myllyssäkään jauhoja kun kartano jauhatti sama se oli Jokelassa päin niin ei saanut kun kartano jauhatti niin ei saanut sivulliset silloin jauhatettua ne täytyi taas jättää säkkinsä sinne ja tuolla oli Koskenniskassa siellä oli kahden kartanon päivät aina kaksi päivää perättäin niin sinne ei - sieltä saanut täytyi jättää sinne sitten taas ja nähdä jauhonpuutetta joka viimeiseen tippaan asti piti jauhattamatta että ei mennyt ennemmin myllyyn niin usein kävi sillä tavalla meidän kyläisille
no siellä tapasi sitten tuttuja isäntiä siellä
no niitä siellä tapasi paljon jotka oikein juttusi ja selitteli kaikkia vanhoja asioita ja ja -
muistatteko minkälaisista asioista siellä puhuttiin
no siellä puhuttiin aina maanviljelyksestä että miten siinä ja siinä talossa viljellään ja minkälaisia niillä on vehkeet millä ne viljelee ja ja sellaisesta niin ja karjasta että - verran on karjaa ja mihin ne myydään sitten liiat pois ja ja hevosmarkkinoista ja sellaisista aina haastelivat mutta siellä se päiväsydän vain meni aina kun mentiin sinne myllytupaan istumaan jos ei tarvinnut siellä myllyssä sen myllärin kanssa olla apuna kun se jauhatti mutta usein niin se jauhatti yksin sanoi että olkaa siellä huoneessa vain lämmittelemässä ja jututkaa siellä sanoi minä jauhatan sanoi mutta toisia oli sellaisia mylläreitä että ne ei jauhattanut täytyi itse siellä olla ja ja pitää vuorostaan huoli että ei kukaan päässyt vain väliin kun ne tuppasi jauhattamaan salaa toiset että sanoi että niin minähän tänne edellä tulin mutta täytyi niin muistaa että - minkä näköisiä miehiä oli kun säkkiänsä vei myllyyn siellä myllyssä ja ja samaten sieltä hevosia katsoa katoksesta ja pihasta että minkä värisiä ne oli että kun ne koetti pettää aina huonompia - miehiä jotka ei niin katsonut niin silloin taas minäkin usein niin sain vuolenkoskisiakin oman kyläisiä petettyä kun minä sanoin no minähän täällä kauan jo olin mutta minä olin vain tuolla tuvassa ja enkä minä ollutkaan niiden edellä siellä ollut minä jälkeen niiden olin tullut mutta kun ne siellä tuvassa istui ne ei muistanutkaan niiltä kovilta jutuiltaan että kuka siihen - taas myllytupaan sitten meni niiden jutteille ja ja sillä tavalla petettiin aina toisia että saatiin jauhot jos oli sellainen mylläri joka halusi pettää mutta niitä - oli monenlaisia jotka ei halunnut ne piti niin itsestään sanoi että ei sen vuorohan nyt on mene viemään tietoa että se tulee sieltä nostelemaan säkkiä en minä väännä noin isoja säkkiä sanoi usein tuolla Koskenniskassakin ne etulaismiehet jotka myllärin etulaisena oli niin ei ne ruvennut vääntämään
jauhatettiinkos sitä erilaisia jauhoja sitten
jauhatettiin teetettiin ryynejä kaurasta sitten ohria jauhatettiin niitä kuoritettiin jauhoiksi ja niistä teetettiin ryynejä ja ohristakin ja sitten rukiista lasketettiin kuorta pois ja kun oikein hyviä jauhoja vuovattiin ja sitten niitä jauhatettiin siellä niin kyllä siinä oli seuhtomistakin kun se telläsi Koskenniskassakin neljä paria jauhamaan niin ei siinä joutanut myllymies kuin hyppäämään aina että nyt taas tuosta loppui huusi mylläri niin sanoi että tällää tuuttiin ja taas täytyi hypätä laittamaan ja ohriakin kun vietiin alakerrasta aina yläkertaan niitä mitä kuoritettiin samaten kauraryynien kauppa oli niin niitäkin kun neljä kertaakin laski sen ryynimyllyn läpi niitä kauroja että piti tulla sitten puhtaita ja hyviä ryynejä niin ei joutanut kuin aina ylös viemään ja eikä sitten kaikkia ihan tarkkaan antanut mylläri sieltä tuutista loppua sanoi että tuokaa välillä tänne että minä saan jos että en itse ehdi kolistaa tuuttia taas kun toiset meni alas ja sellaista haaskaamista oli joka paljon jauhatti vain minä olin tällainen huono mies ja pieni ne nauroi aina ja ihmetteli sanoi ei tuon honsan kenalla luulisi jaksavan noita kaurasäkkejä ja ruissäkkejä tuolla myllyyn ja seuhtoa noiden pussien kanssa tuossa ja nostella sanoivat mutta minä olin niin terävä niin kuin teräksellinen rauta että minä kykenin aina
että voimat riitti
voimat riitti ei ne loppunut koskaan enkä minä nytkään vielä sen huonompi ole montaa mutta ei enää sentään tuo hehdon säkki kun siihen tellää kauroja niin ei se enää kulje minun selässäni tuolta meidän riihestäkään aittaan niin kuin se silloin kulki silloin minä toin sen ja kyllähän se painoi ja se tuppasi putoamaan selästä mutta toin minä sen aina ja sama siellä myllylläkin niin - kun reestä otti selkäänsä niin ei tahtonut millään päästä sitten suoraksi taas että usein kun oli pitkiä miehiä niin ne telläsi toisen jalkansa maahan kontulleen ja toinen oli sitten vähän kohommalle että ne sitten siitä nousi sen painavan ruissäkkinsä kanssa ylös mutta kun oli lyhkäinen no saihan se siitä reestä pian sen selkäänsä sen kun otti suusta
näittekös semmoisia voimamiehiä jotka olisi kantanut useamman säkin yhtaikaa
en en minä niitä nähnyt en elämäkautenaan mutta kyllähän ne niitä kehui että kun oli yksi pappikin Holmström tuolla Heinolan pitäjän kirkolla niin se oli ottanut toisen säkin toiseen kainaloonsa kun ne puivat kauroja ne sen työmiehet siellä riihessä ja siitähän on pitkä matka sinne pappilan riiheen ja toisen - kaurasäkin sellaisen hehdon säkin toisen kainaloonsa silloin se puhuttiin kahdestakymmenestä kapasta ja karpiosta se oli se kaksikymmentä kappaa karpio niin sellaiset säkit kumpaankin oli kun otti kainaloonsa ja vei vain sinne aittaan siihen pappilan pytingin eteen ja siitä on matkaa ainakin puoli kilometriä jos ei ei siitä nyt ihan kilometriä ollut mutta niin - se oli - voimamies oikein se näytti vain että kuinka ihmisessä on voimaa kun
tekikös se muitakin voimatemppuja
ei se - tehnyt kun se oli pappi niin ei se tehnyt mutta siinä se näytti niille olihan se kuulemma mennyt telläsi huonot vaatteet päällensä puimaan riihtäkin kun ne oli riihimiehistä puute niin se sanoi että no eihän siinä kädet jää sanoi mutta oli tullut oikein - juttusivat aina kämmeniin sitten niitä rakkoja kun ei se ollut kovia töitä koskaan tehnyt niin rakkoja oli käsiin tullut sitten
peltotyötkin taisi olla vähän erilaisia kuin nykyään silloin
oli ne niin omituisia kun tehtiin kuusista mitä nyt kasvaa noin karvaisia kuusia niitä kaadettiin ja sitten vitsoilla nidottiin sellainen keppi sitten ale ja päälle kumpaiseenkin päähän ja siihen vitsasta vaulu ja sitten puusta tehtiin sellainen käyrrettävä jossa oli keskellä koukka sitten ja sitten narut siitä tellättiin hevosen niihin länkiin kiinni sitten siitä puusta puun niistä kärjistä ja sitten - se puuäes hevosen perään ja kun se heitteli sentään välillä kun kiviä ja turpeita ja kaikkia väännettiin siinä painoksi sitten vielä sen äkeen päälle että ei se lentänyt pystyksiin ja hevosen jaloille kun se vei römyskään siellä pellolla sitten sellaista puuäestä ja sillä tavalla ne pehmitettiin vain ne pellot ja sitten kun rupesivat raudasta takomaan sepät sellaisia puikkoja rautaäkeeksi sanottiin niin ne oli neliskanttisia puikkoja niin sitten puusta tehtiin se niin kuin tämä pöytä tämän kokoisia että oli neljä nämä tässä puuta rinnan ja kaikissa oli sitten niitä aina parinkymmenen sentin päässä niitä rautapuikkoja sitten ja se oli rautaäes sitten nimeltään ja sitten se sahra-aura oli sellainen että kun karkeatkin pelloksi tekivät niin ensin oli sellainen kuin veitsi niin puukoksihan nyt sanovat niin niin se oli sitten se veitsi pystyksessä siinä niissä aisoissa jossa hevonen oli edessä ja sillä ne sitten ajoi aina viirun ja sahra-aura käänsi sitten sen turpeen taas nurin kun ne rupesi sitten pehmittämään sitten peltoa ja sitten kun ne sai sen turpeen nurin niin sitten ei muuta kuin taas rautaäes ensin ja puukarhi sitten vielä niitä turpeita sitten mitkä siitä lohkeili sillä rautaäkeellä niitä sitten villaamaan pienemmäksi että voi siihen rukiinkin syksyllä sitten kylvää mutta kun ne niitä kaskia poltti niin sitten ne oli taas erilaisia niitä sillä sahra-auralla sitten kyntivät ja aina ne vain niin joka kannon välistä sillä sahra-auralla ja niiden juurien ronkkasi se aura ja välillä se antoi sitten joka kurressa oli kiinni hoitamassa sitten auraa niin se lätkähti rintaan taas ja ja sitten se hevonen astui jos astui niin hiljaa että ei mutta jos oli sellainen hevonen joka vei oikein vihaseen niin ei ei sillä käynyt kaskenkyntö ollenkaan ne täytyi etsiä vaikka kylästä lainaksi hiljaisen hevosen niin sitten kun Kuppari-Rettu oli yhdessä talossa renkinä niin sitten sanoi että minä koko viikon kynnin tuota paloa sanoi ja tuossa palossa kun oli semmoinen juuri sanoi niin taas aura lötkäsi minua rintaan sanoi
ja sekin kysyi taitoa sitten se
niin se kysyi ei ei sitten kaikki kyennyt tekemään
kuinkas nuorena lapsi tai siis kuinkas nuorena jo pojat sai oppia kyntämään
no siinä parinkymmenen ja vähän yli parinkymmenen vuoden mutta kyllähän minä täydyin kyntää jo neljäntoista vanhana mutta minun veljeni niin se ei ollut kuin kahdennellatoista kun se kynti joka on kuollut niin se oli minusta paljon pitempi ja muuten niin riski niin se kynti jo kahdennellatoista vuodella niin kuin miehet teki mutta minä - olla neljäntoista vanhaan asti ennen kuin minä kykenin kyntämään ja huono minä olin ilmotun ikäni kyntämään mutta aina minä kaikki tämän talon pellot kyntelin ja väänsin mitä niissä oli niitä valmiita peltoja ja uutta peltoa minä en yhtäkään kyntänyt muuta kuin tuo veljeni joka tuolla pellon takana on se - rupesi kyntämään sitten karkeita ylös kun ne oli semmoisia luonnonniittyjä ja se on sen on tekemää sitten nyt nämä kaikki mitä tässä tuonne maantielle asti on noita peltoja niin ne on sitten ne uudet maat sen kyntämiä vanhoja oli aina sitten välissä siellä jotka on siinä yhteydessä nyt
no entäs sitten kun tuli ne kyntötyöt ei kun siis kylvötyöt
no sitten taas hevonen äkeen eteen ja sitten vietiin ensin rattailla siemenpussia tai sitten jos oli niin huono tie tellättiin ruissäkki hevosen selkään ja sahra-aura hevosen selkään ja sillä tavalla veivät sitten pellolle viljaa ja kun oli lähellä niitä peltoja niin otettiin selkäämme ja kannettiin rukiit sinne ja aina tellättiin sen verran kuin jaksettiin kantaa niitä ja ja sitten kylvämään käsillä aina vanhemmat miehet kylvi kyllä minä olen jo koko nuoresta kylvänytkin taisinhan minä siinä kahdeksantoista vuoden paikkeilla olla kun minä ensi kerran menin kylvämään rukiin minä kylvin mutta kylvin senkin niin harvaan ei siitä tullut oikein maantäyteistä ruista kun isävainaja taas kylvi niin lujaa että meni niin paljon siementä että ei sitten meinannut saada kuivaksi noihin peltoihin kun oli niin paljon peltoja silloin ylhäällä ja pienet ruiskylvöt niin minä sanoin että jahka minä kylvän että ei mene niin paljon no se tuli taas liika harvaa ei tullut kummaltakaan säällistä
entäs sitten kun se siemen oli heitetty sinne maahan niin mitäs sitten tehtiin
sitten laskettiin rautaäkeellä se ne siemenet sinne peittoon ja jos siinä jäi isompia mökkäreitä otettiin semmoinen kuokka sitten käteen ja sillä kuokittiin ne isot möhkäleet sitten pienemmäksi ja sitten puukarhilla taas vielä sileämmäksi se että ei se sitten jäänyt ne mökkäreet siihen korkealle ja sitten se työ oli taas tehty että jaa ojat niin oli puhdistettava ensin kaivettiin ne keväällä ja syksykesällä ne sitten oli sieltä ojien pohjasta sen siemennyksen jälkiä niin ne oli sitten puhdistettava kapealla lapiolla mullat kaikki pois ja haravalla pentarat puhtaaksi niin sitten se sanovat että kun tuli Perton päivä että nyt onki oksalle ja vipu vireisiin sanoivat sitten kun nyt on jo toukopeltojen veräjät kiinni sanoivat ja ne oli jo silloin että maan päällä näki jo taimia kun niitä aina kahta viikkoakin toiset ennen Perttoa kylvi toiset kylvi viikkoa ennen ja harva jos Perton päivän jälkiä teki niin ei ne tahtonut onnestaan ne usein jäi niin harvoiksi ne rukiit mutta joka vain ehti ennen että ne ehti orastua ennen kuin lunta tuli niin niistä sai säällisen sadon
olettekos te pellavaa viljellyt
olen minä sitäkin viljellyt
kertokaas vähän siitä mitä sille pellavalle tehdään kun se on kun se pellosta otetaan
jaa kun se pellosta pois otetaan no se viedään ensin rohkitaan se kun se pellolta revitään irti ja sitten kun se on rohkittu sitten se sidotaan sellaisille pienille - sitomille ja ne sitomet viedään sitten järveen hevoselle ja siellä järvessä niitä pidetään välillä on pari viikkoa välillä kolme siellä järvessä ja sitten kun ne menee koettaa että ne arvelee että jo ne nyt on pehmeitä että se luu sitten siellä vedessä niin se kovettuu ja se kuitu tulee sen luun siihen kylkeen sitten ja sitten ne tuolla nostetaan sieltä järvestä pois jos ne sellaisia on niin sitten tuodaan ne kotiin ja hajotetaan sitten niityn pinnalle että ei ne multaannu eikä likaannu märkänä ollessaan sitten kun ne on kuivanut siinä niityn pinnalla sitten ne kootaan siitä taas ylös ja viedään saunaan sitten ne pystytellään tai riiheen kuivamaan sitten ja sitten kun ne on siellä tarpeeksi kuivanut sitten ne loukutetaan sellaisella toisella puulla hakkaa sitten toista sen sorttia loukkua ja ja sitten kun ne oli loukutettu sitten naiset lihtaamaan taas niitä ja rupeaa pirskuttamaan
minkäslaista se lihtaaminen oli
se oli minä en saa tuo tupakansauhu tekee sellaista puhuttua mitään mitä siellä saunassa oli tai riihessä kuivattu sitten johan minä sen loukuttamisen vissiin puhuin
juu mutta se lihtaaminen
ja lihtaaminen no se oli semmoinen se lihta että oli niin kuin tämä kämmen kapea kanssa sitten ja kahden puolen sitten oli nämä siinä laidat siinä lihdassa ja sitten pidettiin aina nämä kiinni siitä kädensijasta kun siinä oli siinä kannessa sitten sellainen rauta ja samaten oli taas sitten tässä oikeanpuolisessa lihdan laidassa oli rauta ja vasemmassa kädessä oli se sormainen sitten ja se aina tellättiin sinne väliin ja taas vedettiin no sitten kun painoi kädellä siihen sitten rautaa siinä alas että se likistyi toiseen rautaan päin se sormainen ja sitten nykäistiin taas sitten siinä ja niin kauan kuin se tuli sileäksi että ei siinä enää ollut päistäreitä kiinni ja ja sitten se oli taas tehty se työ kun ne sai mutta sitten ne häkläsi meillä on tuolla saunan porstuassa vielä se häklä hengissä niin sitten kun ne sai lihdattua ne puhtaaksi sitten ne telläsi sen häklän siinä lihdan päälle ja sitten rupesivat siinä - tuota rohkimaan ja vai miksikäs häklääminen niin häklääminen
minkäslaista kangasta siitä pellavasta tehtiin
no siitä tehtiin ensin huonommista tappuroista ne kehrättiin ja tehtiin mekkoa ja sitten taas kun ne oli parempia niin sitten niistä tehtiin sanottiin aivinaiseksi kankaaksi sitten paitoja ja lakanoita sitten siitä aivinaisestakin mutta mekosta tuli lakanoita ja sitten minun on tässä sängyssänikin yksi mekkoinen lakana vielä ja se on jo vanha tuokin taitaa olla jo kolmekymmentä vuotta vanha
se on kestävää
se on kestävät ei siitä loppua tahdo tulla jos jos ei sitten pyykissä vain pilaa ja mädännä niin kyllä se kestää tämäkin niin se on kuin uusi melkein
jos puhuttaisikin nyt niistä ilmoista että miten niitä katsottiin
no kun ne tuulikin joko se oli sitten idästä tai pohjoisesta niin sitten jos se oli idästä päin niin sitten se kuu käänsi selkänsä sinne itään päin mutta jos se oli pohjoisesta niin se kääntyi vähän että sen oli ne kädet kun se syntyi niin ne oli ylös päin mutta jos ei se ollut semmoisia pakkasilmoja niin sitten ne oli alas päin paremmin tai sitten kyljellään että ne oli länteen päin sitten ne sen kuun ne syntymisestä kun se sellaisen neljänneksen aina kerraltaan syntyessään näytti sitten kun sitä kuuta ei se kokonaan sitä yhtäkkiä näytä niin sitten ne sanoi siitä aina katsoi ja sitten jos ne tähdet pysyvät sitten paikallaan niin sitten ne niistäkin katsoi sitten että kuinka pitkä talvi on ne lukivat niistä tähdistä ja ja niitä oli niitä tähtiä niitä oli lentotähti ja niitä oli monen nimisiä tähtiä joista ne sitten aina laski sitten aikaa että kuinka piti mitäkin työtä sitten suorittaa että ei se jää tekemättä kun ja suojaiset ilmat niin ne ne taas sitten ja sillä tavallahan harkitsi että kyllä se nyt tulee että nyt kuu tulee joko se alkoi tai sitten se oli - keskivaiheilla taivaallista kuuta niin ne sanoi että silloin ja silloin se ilma taas muuttuu ja siitä kuusta ne sen aina harkitsi sen asian kun ne katseli ja niistä tähdistä mutta minä en oikein osaa teille niistä tähdistä taas puhua minkä nimisiä tähtiä se oli jonka jotka se oli näin nyt neliskantti ja sitten siinä oli niitä tähtiä sitten kuusi seitsemän perättäin sitten taas jotka niin joista ne katsoi sitten että mihin päin se muutti niin sitten taas ilmatkin muutti kyllä ne ne kaikki aina ennen kertoi ne vanhat mutta eihän niitä tullut kaikkia tellättyä mieliin
no entäs eläimistä niin kuin lintujen lennosta tai sillä lailla näkikös niistä mitään
en minä niistä ole muista mitään sellaista että mihin päin ne olisi suunnannut aina kullakin kertaa muuta kuin niiden tulot minä kyllä aina olen muistanut kun ne aina tulee että
ai miten
ne tuli aina siinä huhtikuulla nuo kaikki muuttolinnut jos ei ne ehdi tulla jo seitsemäs ja kahdeksastoista päivä huhtikuuta niin kuin nuo kurjet ja kuikat niin sitten ne kumminkin tulee kahdeskymmenestoinen tai kaksikymmeneskolmas päivä se on aina niiden tulohetki niinä päivinä ne ilmestyy nyt tänä keväänä kun nämä hyvä kesä tuli ne tulivat seitsemästoista päivä huhtikuuta silloin minä jo kuulin sen kuikan äänen mutta se meni pohjoiseen tästä ylitse ja sanoivat että ei sitten ole lehdissäkään vielä kukaan ilmoittanut että se ei ollut kuikka minä sanoin että oli se kuikka että se jo huusi kun minä sahasin tuolla puita niin se leijaili siinä minun likelläni ja - huusi siinä sitten minulle mutta sitten se lähti suoraa tietä aina menemään pohjoista kohden ja lunta oli vielä niin paljon että se kesti vielä kaksi viikkoa ennen kuin se hävisi pois minä sanoin nyt se kuolee nälkään nyt ei se mistään syödäkseen mutta tottahan pohjoisessa päin oli ruokaa koska - sinne meni sitten taas kahden viikon päästä tuli uusia niitä kuikkia sieltä ja kurjetkin ilmestyi tuonne Kurkisuolle ne tuli kurjet niin myöhään tänä vuonna ja västäräkit tulivat huhtikuulla ja ja rastaat ne ei tule ja ennen kuin lumet kaikki lähtee sitten ja jäät pois sitten tulee aina rastaat mutta heti ne ja rupeaa munimaan ja laittaa sen pesänsä puun oksalle tai aidan rakoseen ennen kun oli puuaitoja niin ne laittoi aidan rakoseen ja sinne ne muni ja eikä ne viipynyt munimisessa viikkoakaan sitten ne alkoi hautoa että kun mentiin kaurankylvöön toukokuun lopulla niin niillä oli jo suuria poikasia että ne jo välillä lensi maahankin siipineen niin kuin tänä keväänäkin niin niillä oli toukokuulla jo poikaset että ne jo lenteli tuossa pitkin metsiä ja etsi syömistä niin niistä ne aina sitten kesäntuloa sitten ennusteli
olikos oikein semmoista lorua tai sanontatapaa että tuosta muuttolintujen tulosta ja kesän tulosta
ei suinkaan siitä ollut mitään olikos siitä
semmoista runonpätkää
niin kuin se kun kuikka kuikkii niin lumi luikkii sen minä tiedän ja kun kurki kurjen äänen kuullet älä mene heikolle jäälle sanovat muuta minä en siitä tiedä - vai onkos siitä vielä muita semmoisia ei siitä muuta ole että silloin jäät on se on jään näköinen mutta se ei kestä hevosta eikä se kestä miestä jos sen kurjen äänen kuulee samaten kun se kuikka kuikkii niin lumet rupesi heti niin viime keväänäkin menemään pois vaikka oli seitsemästoista päivä huhtikuuta niin niin aikiasin rupesi lumet vähenemään ja oli suoja suojaiset ilmat koko huhtikuun lopun ne kaksi viikkoa ei enää pakkasta tullut sanovat että kyllä sitten vielä tulee mahdottomat pakkaset ei tullut kuin sitten toukokuun ensimmäisellä viikolla tuli ne yöpakkaset että yöllä oli aina pakkanen ja päivällä taas oikein lämmin korea ilma
muistattekos tai oletteko kuullut semmoisista vuosista jolloin olisi talvi kestänyt kovin myöhään tai kesällä satanut lunta
no kyllä minä niitä vuosiakin muistan - helluntaiaamun satoi tai se oli helluntai-ilta jo kun rupesi lunta satamaan ja me helluntai-iltana laskettiin hevoset tuonne metsään ja sitten helluntaiaamuna me lähdettiin niitä kolmessa miehessä etsimään ja jäljistä löydettiin oli niin lunta ja se kesti se lumenmahti kokonaisen viikon ja silloin jo oli se helluntai toukokuun puolivälissä se oli niin aikainen olevanaan se kevät ja helluntai oli silloin no sitten Urbanus ei Eerikän viikkohan se niin oli ennen helluntaitakin jo niin silloin satoi vettä jonka tähden ne maat oli sitten jo niin hyvässä kunnossa että heinä oli jo tullut maahan ja laskettiin hevosetkin metsään lehmät oli ollut jo ennemmin metsässä ja sitten sanoivat että kyllä se vielä Urbanuskin uikuttaa tuli Urbanuksen päivä viikkoa jälkeen helluntain jo satoi taas takatalven ja ei meinannut kesiä tulla ollenkaan sitten on taas oli tellättävä karja sisään mutta silloin ei tarvinnut pitää kuin kolme vuorokautta huoneessa hevosia ja lehmiä ja ja kaikki olkikatot vanhat sitten otettiin alas ja niistä leikattiin rouheita hevosille ja lehmille ei koko kylästä meinaa löytyä keneltäkään ruokaa ja siinä olivat leikissä ihmiset ennen kuin saivat hengen pysymään elävissä kun pienemmät elävät lampaat ja vasikat ne meinasi kuolla nälkään kun ei eihän ne sellaisia ruokia syönyt mutta lehmät ja hevoset niitä mätiä olkia söi harvalla oli uusi katto mutta ne oli kaikki jo ihan sammaleessa päältä että kolistelivat pois sammalia ja sieltä alta niitä mätiä olkia sitten rouhittiin niin sellaisen vuoden minä olen ja nähnyt niitä on jo minun aikana ollut kolmekin mutta ei niin kovaa ollut kuin se yksi joka sillä tavalla piinasi
olettekos te kuullut niistä vielä vanhemmista entisajan nälkävuosista jolloin ihmisiäkin kuoli nälkään
niin se oli semmoinen se nälkävuosi että kenellä ei ollut vanhoja rukiita mutta niitä usealla oli niitä vanhoja rukiita kasassa että ne itse tuli toimeen mutta ne ei päässyt toinen toiselleen luovuttamaan mutta sitten oli sellaisiakin taloja joilla ei ollut syömistä itsellä eikä ollut elukoilla sitten tuolla Härkälässä oli Syrjälä-niminen talo sillä oli sillä Syrjälän vaarilla sitten ollut niin paljon vanhaa viljaa että sitten oli olemattomat ja se tienasi sillä viljalla kaksi taloa vielä lisää siihen Syrjälään tuon Karikosken ja sitten Kankaan talon tuolta Härkälästä ne se tienasi niin kolme taloa se tienasi sitten sen Mäkelän talon Myllykylästä sen se - sillä rukiin antamisella tienasi kun ei ne voinutkaan maksaa niitä velkojaan kun ne söi veivät myllyyn niitä rukiita sieltä Syrjälästä ja söivät niin ei niillä ollutkaan mitään tuloa sitten enää kun ne ne elukkansakin söi ennemmin jo sanoivat että mitäs noilla teki että nälkäkuolemahan tässä kumminkin tulee kun ne koko vuoden melkein kitua sillä tavalla ja ennen kuin sitten syksyllä saivat perunoita ja nauriita sitten syödäkseen rukiit vei halla ei ne saanut rukiita vielä silloin vuoden päästäkään mutta ne niillä sitten meni taas vuoden melkein vuoden eteen päin niillä nauriilla ja perunoilla sitten kun ne kasvatti ja ohrajauhoa niin ohrat vähän oli kuulemma onnestanut mutta kun ne ei niitäkin jotka oli sellaisia juopon sekaisia ne teki sahtia niistä juodakseen että ei ne malttanut niitä syödä niin köyhyys tuli aina no ne täytyi luovuttaa mitä niillä oli sitten sille Syrjälän vaarille ja sitten se sai niin paljon rahaa se Syrjälän vaari kasaan vielä sen päälle vaikka se sai niitä talojakin että sen oli avanenkin aitan avanen sitten ja rahakirstun avain aina tässä kaulassa ja sitten kun se oli nämä sokea kuin minäkin ei se nähnyt eikä se ollut enää kuulemma kuullut mutta sängyssä aina oli ollut ja ne avaset kaulassa niin sitten ne keinon keinokseen ne lämmitti saunan kun sillä oli kaksi poikaa niin sitten ne pojat juoni sitten se toinen poika sanoi että jahka minä menen sitten viemään saunaan hiiaa sinä se avanen sitten sieltä pois no se taas huomasikin että ahaa että minä laitan avasen takaisin otti vanhan tallin avasen siihen sitten sen aitan avaimenkin ja sen samaten sen sen kirstun avasen tilalle niin sen rahakirstun kun sillä oli kirstussa ollut rahaa niin se telläsi sitten sellaiset mitättömät avaset tilalle kyökin ovesta vai mistä se otti sen mitättömän rahakirstun avasen että ne oli sen kokoisia olevanaan ja eihän se koskaan kuulemma mennyt koettamaan sitten rahakirstuansa kun se meinasi että rahat on siellä kirstussa että ei ne sieltä mihinkään - mene ja se muori ei sitten ollut enää hengissä sen muija se oli kuollut jo niin sitten Lemon Tuomas sanoi sitten sille Kallulle että älä sitten koskaan puhu mitään etkä mene sinne rahakirstullekaan jos se antaa avasen ja käskee sinua kun se ne vieraita vasten eikä vaari käskenyt ketään ennen kuolemaansa se vain piti vielä kuollessakin oli ollut ne väärät avaset sen kaulassa ja pojat telläsi jo ennen kuin se - ehti kuollakaan rahat tasan ja viljat tasan aitasta ja siitä tuli tuo Lemon talokin josta nyt on tuo tytär tuolla herrastuomarilla emäntänä niin niin siitä tuli rikas ja mahtava talo se osti toisen talon vielä siihen sitten se Lemo-vainaa kun se toinen oli se johon se vävyksi meni